La tonga dia miteza bitro satria gny bitro biby soa biby magnamby raha io la mihoaty amy biby lava raty bibilava devoly